फ्रिज को रिफ्रिजरैटर भी कहो जात है। एक ऐसो उपकरण होत है। जिसको मुख्य उद्देश्य खाद्य पदार्थनपे और लंबे समय तक ताजे बनाए राखत है। यह तापमान को नियंत्रण करन के लाए बैक्टीरिया और फंगस के विकास को धीमो करत है। जिससे भोजन खराब होन लगत है। उससे बचत है। फ्रिज को उपयोग दूध सब्जियाँ फलन डेयरी उत्पादन मांस और अन्य रसबन्ध चिजान को सुरक्षित करन के लाए करो जात है। इसके अलावा यह ठंडे पय पदार्थन को आईस क्रीमन जैसी चिजान का जमात में मदद करत है। फ्रिज को डिज़ाइन उपयोग करतन के जरूरतन को ध्यान में राखन के लाए बनाओ गाओ। जिसमें कई खंड और अलमारी होती है। ताकि अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थन को अलग अलग तापमान में रखो जाए साके। आधुनिक फ्रिज ऊर्ज़ा की खपत को कम करत है। उत्पन्न उक्त तकरीकान को उपयोग करत है। और कुच्छ में डिज़ाइन तापमान नियंत्रण और फास्ट फ्रीज़ सुविधाएं भी होत है। कुच्छ मिलाका फ्रिज ना केवल हमारे जीवन को एक सुविधाजनक बनात है। बल्कि स्वास्थ्य को सुरक्षित राखन में अहाम भूमिका निभत है। कहे कि यह भोजन को लंबे समय तक पोषण बनाए राखन में सहायक होत है।